Hawlu lesdi mai hedi fere guldum fere pewol. Hawlu mai do wailita on. latta wakkati fere guldum nasta je lebbiji sedda ngam vallita bandu ummatoore be dabbaji be Audi. wakkati guldum dilli Bo sai pewol nasta kanjum fu joda je wakkati sedda hidde lora wailita. ummatoore lesdi mai do nana beldum hawlu mai bannin.